لو تفرغت لمدة تلات ساعات فى يومى هحاول ان انا اقضيه مع اسرتى هعد شويه مع اسرتى ممكن نتكلم ونتغدى سوا و نقعد نتكلم فحاجات كتير ونلعب سوا ونسهر سوا او ممكن ان انا اقضيه مع صحابى فالنادى انزل اقابل صحابى ونقعد نلعب ونتكلم ونحكى و نروح الاماكن اللى احنا بنحبها جدا هقضيه كدا